Anniversaire tegna tiàko le anniversaire a mandeha amin'ny hôtel regny igny, avy akeo amin-jainy vita décoration tany jiaby avy ake misy mpanakanto asaigny mampa- mampamafanafana raha aka; <noise> avy akeo am'zay ôlo jiaby namagna, mpiara-miasa inviter inviter-gna aby; avy ake fômba le raobinahany amin'i tiàko le raoby le somary magnarakaraka e avy akeo misy couronne, avy akeo amin-jaigny magnino izy ty <laughs> avy eo an-jainy <hesitation> mifety tegna le mifety juska juska tegna hoe le raha jiaby atao aka. <noise>